Va dok tete. kua svil kama rere mang a ngaiting to mang ngrua keknen. ngruaro papat anieto ngrua ngaung ngot kael ngrua ngaung va ngruaro papat kuo mang. mang a mnorvek to kun mnam ngora ro ngothei. o pupnam o plangpum ngota pis nngia. kua svil kmothei mang. Eii mang o tgoluk tete ko ngat pis he ngmai psom mor he o mia vang ngat korim ngrua keknen ta noup kaikiem o laky ei ko ngata pis tete. he ngata hahounging ngrua ro papat vang kam havae te. o-edo tok edo tok angainkuo to. a ngainkuo to edo. vanang dok kua papat tlo vua ngae kar o papat o-pop. onieruk lakyei nga ta pagis ormar. Kaikiem ko komnor mang anieto. kua ngothei ta vle kuo malpgem. Enang o tgoluk. tgoluk momye ngota kelkhet o tgoluk. ngoma kering ngar. Lakyei ngma havae te neitsa. Nangko lminlmin ngam la kael ngaro papat kuo mang te. edo ta vle tokhe. ngma havae te a ngainkuo karo tgolukruk. Vnangko mor. mang ngorta ro keknen va ngorta ro papat. o tgoluk ruk. ngota mnor te, a mhel atgang to ngatka. ngama psom mor konikiem ktaro keknen v aktaro pop. O pop ruk endruk telik Ngata havae te o tgoluk ngoldeip tkuing ngar kat. E tel mar kotok ngar ta rengmat ngorta vle to edo. Mar o mia kat. O mia yuk rukong ngarkotok. Mor o mia ruk nkong ngar mo ngota vle ngota vle kmeharom anieto kai kiem ngoldeipb ka ja svil ngote ktua vle te. Mar kat ngat te ktua vle ko ngarta ngaeha kat. ngta ro reha kat. To ngora ngae ksosop pum ngaro ngait ngaol ngaro rengmat kam kekereng ngar. ng kol a vnek. He ngora ka mnor kam totu pum o ngaitngol ruk endruk kaikiem ngora mok ngord nho to kua mang o tgoluk kaikiem ngortaro keknen va ngorta papat to ngota vle orom. Nniik. ilmalol ngma nho tok. Ngma nho mo tgoluk ruk ngom ngam la gia sir kuon he khavae te o-o inkuol o vimalo ngata kernonho. nove nger ktua mnor te o tgoluk ruk ngata vle ko ngarta ro <hesitation> reha kat. O tgoluk tgus mo mmie. ngoldeip tkuing ngar ngaro reha vanang ngor ngot lua mnor mang ngar. Ngota havae te. o-a tomhel to tkernonho. enang tete. ngero havae te o-a valmget. ngote kkapngan mor kim a tomhelo tlo ya vanang ko nove a valmget ta vle kta ngaet ta vle kat. A mkin kin ta vle. kta ngaeha piau ta vle. kta ngaeha. A vgus ta vle kta ngaeha. Ngartaro reha ngaro reha vang kam turung ngor kun mnama vle to eda.

Tkgelel o tgoluk ta kennang ngulorpaek nguorres kam mnor te edim ta kernonho. edim mur kaem. edim murlo kaem. anieto mur kaikiem. edim murlo kaem. anieto mur kaikiem. anieto muk kmeharom. anieto mualo kaikiem. anieto muk kmeharom. anieto mualo kaeharom. ngota mnor ma tgoluk ruk tennik he. Kaikiem ngorta mur pupnam ngorta ngothei to mo mnam a mhe to eda ngota vle. Ngora serpgam klik. enang the lmin lmin. edo kua svil kmen a papat ta mor tgus kam mrua mmok <hesitation> kael kua mang ngor kam mmokte enang the lmin lmin. ngop pall mnam a pupnam to kun mnam a lokyei ruk ngota havae te ngor paei va ngorees. nngia e apapat to. mor ngata kas nang mor ngot katvu?A mngan to alomin dok kam kat kael kat mor kam ngam kmor te. ngot pal ogu. Nngia ngot olol orom ngruaro ool ngo mamten ri kam pis ka vle e ktua ngam rektor etieto kennang ngor kam ngam rektor. erito tkais kam mlam:orom o ool ngo mamten ruk. ka kpot kim a mou. along mek to kam ngae kngae kngae kngae kpis mo orom o veep ngo sneek aner. o too ngo khek aner. o yok ngo ngaego aner. o mmis ngo mamten. a vgi. a rek karo mamten. ane mhel to tkais kam mlom orom o tgoluk ruk va kkap kun mnam a. <hesitation> a rengmat to tlois o tgoluk ruk yin kam kap kun enang ogu ma kyei kavang ogu. kol ato mhelang mote he ngae kavang ogu. tlo is kam pis. Nang nngia ngat ol kpis mote. Anho to edo <hesitation> dok ngora havae te kais kam <hesitation> mrua vokong te. mor kut nkong ngor mo. Ngol deep tkut plam mor mo mnam rengmat ta. Ngorta rengmat pun ngot kut pal mo tennik. ngot kut vle enang ko ngota vle. ngora ro olemik. ngol deip tkut kuing ngor ormar. o keknen o nieruk. ekam tok. o kaer ngata pis. ngat pis gia psom mor kuo malpgem o papat va o keken o ne nho ruk ngo ta vle ormar he. E kua smel apapat ta. kmenserpgam. mang ngor yin erieto ngera havae te yin ila munik a sulka va ila keknen. va <hesitation> va ilaro pop ruk ya vle kaikiem mar ngera nho kun mnam mar te. nkong in mote isir. va ye vle orom a keknen. ye kpom a keknen to tennik he. vanang tete ta noup. kaikiem o papat ruk mkor lakye ngata pagis. va o vrong rhek ngata pis. ngat kaitit mor kam vaik lolol o tgoluk ruk mkor mar endruk ngore ra kaegom kama vo kong ngar he kaikiem mar to ngorak kkiengae mang ngor tokoruk lyar. O keknen lyar. a vle aya. O tgoluk lya. ila reto ayar <hesitation> e nut tkuing in orom ilare to va elin monin te yin nkong in kotok. ilare to ngera parem. E dok ko kaen serpgam a pat to ngang o yis kokmaik koknaek mar kam mnor te. ngia pis ngiala parem ita papat. ila ne nho. anieto ya ngan mkor i orees iorpaek. ngiaka kpom serpak ngiaka kpom anieto ya ngnek va ya vokong tete ta ya ngiaka kpom. Kaikiem ngoldeip ta pis. gia psom mot. anieto tlua ya mor kai vur korim nang anieto ta ya ngora ktua kpom ge. ektua sap orom. E-ii-kua svil kam havae manga ngaiting. ko ktua svil mor kam ktua serpgam mor o sulka ngora re ko nera noup. Ko plang havae te ngniik ngniik a reta. a keknen noup. Tete mang o <hesitation> rhek aner kun mnam a mie ta tgus ngota vle kun mnan ko ngata vle. kavurgim ngat lo kta re orom ngare-ngat gia re orom a reto ngota mait mang. Kaikiem o nho ruk tete mkor. O valngan ruk tete ko ngata havae te ngata vle kun mnam a valngan. a maein to ngatlo kta svil kama ngongae kar o keknen va areto mkor mor. Ngata svil te ngat rekam gia prik kun mnam a <hesitation> valngan to a gunngar. ngar hera kiengae mang otgoluk ruk he. Ekam tok mor ngorala kiengae. ngoraka psom nglues. nguorpaek nguores kam kta mnor mang ngare. ka kpom a keknen. va ane papat to ngota vle orom te ngot kut vle tennik tok. ngora sim ktua mnor mang kmotothei. Otothei he kaenserpgam nang mor kam kpom heka vle orom kam ktua vlel serpak kun mnam mor vaguores nguorpaek. mar kama kpom he kserpgam. Enangga ko kua pamlok kngae. kua havae te. one tgoluk ruk tennik ngoma vokong ngar erieto ta sir he krere ormar. ngiala kiengae e. ngia kaegom kam lol rik to ka vle. kpapat ekmar. ka nho ekmar e kvokong te ngta min o ngta ppiak. Anieto ngiaka mnor te ta ppiak. ngera kiengae mang. Nang edim ta mim ngai kaegom kam simkut korsang kvuvolong heka vokong te ayamok. o tkael a yamok ngang ngor-o ko ma yamek. o tkaeharom a keken to kua svil mang. to ngai kaegom kmikiem. Ngai lo gia rere he korime. edo kmenser pgam mor tgus. E-enang tete mang a-a kalsie langto tiengua yor, o mia vang ngate ka vle, ngta mrung, ngta havae te, o o- a kalsie ta tyor ngae arom ktaro keknen. Na ma sma re, nam kan, nma pis mang a mhel la a mhel vang, nama turang, ngat kaem karo turang vang, ta-turang o mia vang, ko mnam o rengmat, kun mnam o vnek, nma turang ngolmalol kam sir krere, kaus mang ngora ngorsang. Ngata min mang, vanangko en kta keknen to ngota vle vokong va nang mortete ngorer kaegom kam kpom a keknen to ngot gia rere orom nang ngorer ktua ngongae tok. Ekam tok e kua havae te. Ngora kvokong anieto a mhel tkaharom ngora kvokong te taya, ngora la <hesitation> gia vokong e kaennegiang e, nove ngora kaegom kama kpom a keknen to kam rere mang he kaengaer kun mnam mor va nglues kat kam kpom he <hesitation> kserpgam. Ngang o mia akuruk ngam la kol to ke ngoir kle gia vokong te o-ngore gia mrung gia re re re nangko ngera ngae, a mhel to telo vrua mnor kam nngiar te lo is kam vokong a mhelang he ka vaeng eka vle ka te o-lakae ol te, orsang na he aoo-aito mhel langta o. Yekan, ya vang? A kre ta sap he enkim a tomhel lang, o, olte, endri ngate ngnua mrot. O noup, ngera havae te. O-ye pis knaik nang ngota mrot emik, ngera ngan, a mhel nera re nngia, ngiaka prik kol kael kuo mang ngain kam srim a mhel to ka papat, to koknaik a re to nera kol in tea mhel ta ka keknen tya. Noma te te te, nang ngot lo kais kam gia vokong o keknen ruk, he gia rere kanprim o mia nang yin miruo yim lo vur kaeharom a keknen tang tok. E toke ngora kaegom kam eleli kua mang ngor. Kam psom nglues va krere malpgem o gliel, mortgus kat, kmelel kuo mang ngor kam kpom o keknen ruk lyar enang naga ko kua havae te ngruaro keknen ruk, ngorala molham mar he korim mar kam ngae. Enangtok, kuaro rhek nok ngara hok, o nga ta kon, o kua kaitit kngongorom <noise> nangko ner kais tok na ko sivur nho ekam te mrung gia rere re nangko ngera ngae, a mhel to telo vrua minor kam nngiar te lo is kam vokong a mhelang he ka vaeng eka vle ka te o-lakae ol te, orsang na he aoo-al to mhel langta o.